Mani iepriecina un iedvesmo labi cilvēki, kas ir enerģiski un dara kaut ko pozitīvu pasaulei un palīdz attīstīt balsu tehnoloģijas un visādas citādas labas lietas pasaulē.